Za koa misy toeram-pisakafoagnana tonga dia vonogno, raha ambidiko agnatiny akao, za aloha magnano godrogodro e. Magnano godrogodro zaho. Vake magnano mofogasy zaho. Avakeo manao mofo raviny koa za ataoko agnatiny akao. Tonga dia vonogno boko zegny.